अमु काई असा कर जे। कि हम्रा हम्रा याँ रोजे ने। ती हम्रा घरने थुर्बाने आवे ती काई कागलो ने काउ काउ करे। ती हम्रा मालम पड़ जाई। की चो कागलो छे ने तो चार कोयल ने काहिंग आवे चो कुँ कुँ करे। ती हम्रा मालम पड़ जाई की चो चे कोयल छे। ने काहिंग तो चार भुर्याबी आवे मिठुने चे काईडे ने ती सूब करे। ती चे हम्रा मालम पड़ जाई की ते हम्रा मालम पड़ जाई।